Ñy fomba fipozea ñy traño handrambesa nteña vahine: -Asiasia nteña enta malinidiniky ñao soa, asia nteña jiro mba ahazava, asia nteña folera na asia nteña temitse, asia nteña ñy raha mba hampazavazava ñazy, hampalangy azy, ahaso.